أني ما أنظف الفرن مالي واجد لكم اعرف انهم يبيعون بعض المستلزمات يبيعون بعض الكيماويات المتخصصة انها تنظف الأشياء التلعوز الفرن من داخل مثل الدخان والأشياء السودة اللي تصير فوق بعضها البعض فآخذهم طبعاً وأمسحهم على الشي وبعدين يروحون وأتخلص منهم